Am nyangbəi mi lokaci shi dang swak, kəi swak a sok'ung gume pigawu ma sok'ung lokaci pangngu min lak tak sok'ung pang byak amma ma daye yemong pang mi yema ga kwa kəinangngaak a yepang, ga pangu gi sonnəi kpab gi kəoməi lag'aiyu ga kwa panggu ma gi mab lagai ko gya bəomong man dawu. gyaa bromong man da gya kuma pi yillang mal. Pang lokaci krismus kuma ki gu a pung'um a lokaci krismusu, pang zheyongyəi krismus ga dang kin ye kam bapyi gya pi ta wanpəi, gya pi ta wangpəi gya pi ta wangpəi, ma she pyok bapyi gip. Ma pi kigu kab a takga krimasu, gi zhal mi kab kiguna a pi damu gaak'u, kab gye kigu ayok mallaak'u, a daye bapyiyu, ga dangngəi ye bapyiyu ga kwa, pang kab suk pang sɨ nongngəi, daas yaatru suk pang ga bi riga gi tule ko gi shipəi ko gi shipəi lag'aiyu ga kwa ginni bak'ungnga. Pang sok'ung gin wukya məi bəski kuma sok'ung gin cyong nyangi dangnga am sonyim daa hin bi bwalang sok'ung. Yepang mi wakyai a a kwal maa mukga kab gyekigu ga pigawu, a bwalang lyong kpak gwa, gya təomong gi wang luana man zin mi shi kigunaga babsinu gimaa gi she kiguna zin babgawu, gi kɨiyak wana, gi kɨiyak wana, gi kɨyak wana, gi kɨiyak wana. Sok'ung gin yal bong nongyei kuma pang lokaa gu ma pi yemong ngoom gin waas cocin nim rccwu, maa dangng dami təma mi kum pyonk bapyiya sonong moi ginna gya pi kum pyok bapyi sonong moi ginna gya pi wangpəi, gi wanpəiya, gi wangpəiya gi wangpəiya gi pi kab kowana nimgu yissim bapyi a yok'ungngu ga dangnga yegwawu ga kuk mallak sonongnga daas yaat mi am saaam iri lokaci gwa, ko lokaci dang swak ga dangngei ga bi riga gi langame kin gimyesu ga da kuk gimyes yanangnga aye sok'ung kona tin sokga, gyaa təmong gi wang laaana gi wang luana, gi wang luaana, kin kai wan luannu. Gye a ləiga ni wan babgawa, ga she kigu babgawu, gye a mukga gye kuma ta takga, pyok, gye kuma ta əhenongo ko pi gwani ya gwani pang təma. Daas yaat lokaci iri sok'ung panggwawu, ga kuk sok'ung pang ha paamga hi pangana pungnungnga gi kuk dyaala gi kuk kab kowana. A pang yeping ngayewu ga kwa kowan hi nyanbu pəllongngəi, pangnyingnya ma kwa krismus si nyabəi gyok'ungngəi, to krimuh gira sa ngayewu kab ko wan ga kwa pang hi nongngəi, kab ko wan ga yangngas ha zhi gullewu ga yangngas mi ama tak bapyi, apyi taal krimus gwawa, ga yangngas wan. Kin kai kigu ga tau bapyiyu, wan miga tak wukyai, yami anna bilom bapyi mimgin, kin kai daahu wan mi ga takhin mishina yami ana bilom bapyi. Kab kigwa ma pigawa maa pi mi ya an pungmina am pungmina, an pungmina kab kigu ma pigawu. Ga nga a yegu kuma wukyai nangngoom mi ayewu, ma ngayewu ma bəoməiwu ma bəoma mi shepyok'a mi shepyon'a mi shepyok'a mi tak pyok'a ni gyak'oom kab akin lokaci sok'ung Min kuma gyak lokaciwu ma mɨn ma kwa lokaci sok'ung gwa hin bi lokaci gu kab ma təmong mi wang luana man wukyai nangngoomu. Gye ga pyok gye ta takga pyok gye ta takga pyok gi bəoma a lokaci pang gi she goi kwalooka, gi nyang pyok ai mi goi kwallook gi kiɨmaka gi pi kab kowana kab any kim lokaci sok'ung amma lokaci sok'ung pang ha nga lamangngəiwu to gi yak nimbəi shok kuksin knonoo langhatre ti yukəi a yegu tinawu, konooh langhata ti dangnga aye gaanat. məi gaan dangnga yegaanoosin məi bəski dangnga ye bəkigosin məi ɓamki dangnga yəi ɓam kigosin, ama lokaci gi sok'ung sok'ung gwa ma ngayewu, kab konooh ta anang a kwal, ti təoma a kwal, ti soona a kwal ti lyaiya, gye məosong ma ta ma bi ta ngaye lag'aiya ta dang ta ti nyangpyoka a kin lokaci sok'ung gwa, abi ni məi guemung ma dang da ti nyangpyok'a a lokaci sok'ungi amma lokaci sok'ung ngaye, lokaci sok'ung lamməiwu to kona ta yuk'ang yəi gaanat, məi ɓamki, yuk'a ye bamkigosin məi bəski yuk'a yəi bəs ki gosin, məi gaan gwannati yuk'a aye gaan gwannati gosin, məi gaan amsi kum mi yuk'a ye gaan amsigosin amma lokaci sok'ung ngayewu, kab girosin ma anang ami yema kwal, gi təma gi she gullana.